Kuusu vivane venevo kondosekera alokwannaasira no ni sensi lakini nijibishi. Mpango bha mwana bha ndosa kwamba nende <noise> ndelafa kote bhando bhaloseta no nene bhyee. Kwate bhange bhando nsekera lena boha sana ni tero na vee vaani. Egigoteta vhange vasiva njere wa kabisa ni njoerenda. Kwano koveha na mware nani ku- kuboha mwari. Ha iyo na kodegena na tena ole wenu. <noise> Ne muntu behe ye kunsumura neyaneya kowahi wojidedevenuwosaka ne no vene ntoreki kwevo. Oho sakeretovolotovo boha basi bose bhalapatalika boha. Na higo jerabhose tuvehe, basi neha vepere. No vena vywantwe va somo va ajira nane nalomanio ha de kawaida kabisa. Valokanene na veha ne jambo la kawaida na kovaloka nene na boha ni swala la kawaida sana kwa sababu niini nasata nvalokijio apana muntu kuntanga mwishene nijorere, abana muntu kuntanga nijore nenene dhoho. Nivaluke ni doma na mbele ebolo pana doma na nyuma, lakini ya mware ne ha- hantonekonanini siebho muntu kutanga ne njorotware venuwe saka kuishi wewe nakaa na muntu aleja kutanga wasapo ndame vivi, yaveno kwo na wewe, wewe nene upande wane pamunde pane ndenene nenkaranandra sana enkana kwamba nene sina na ukaribu na vii vane toho lakini ni kwane nebhone saga kawaida sana nevene vara konsumura nene nkuwa na nkware kawaida gete kwa sababu da me isukwandang'ane, ni- nisuala rane kusi na mwana ake na mbele yake dhoho kiima ndri nene kama nene. Valokandri nene kama nene elo komare jere swala larena kwa manii no jingi.